मोर् हप्तामे खैना फलफुल आऊ साग सब्जी अथवा तरकारी ऐसन है। मैं हप्तामे चार ठो सम स्याउ ,उस्तिही कर्के पाँच ठो सन्तरा अथवा एक किलो तक्का सन्तरा खैतुं। सन्तरा मोह्के सब्ति मनपर्ना फल है। उस्तिही कर्के अंगुर एक पाऊ खाईत् हुइमु। आऊ केरा चार पाँच ठो खैतुं। उस्तिही कर्के <hesitation> केरा मोह्के खासे मन नाई पर्ता तभी मारे जेदा नाई खैतुं। आउर फेन तमान फलफुल खैतुं जस्तेकी अनार, नास्पति, बिंही, बेर आरु, भुइँकटहर, कटहर। तब जा के तेनामेफे मैं आलु, गोभी, मटरा, सेमी, साग यी तेनाफेन एक हप्तामे लगभग चार पाँच किलो तक्कत खाईत् हुइमु। अब एक्युरेट कर्केते नाई बताई सिकम कात्ना खैतुं कहिके।